gog gbaa yebba kan kang gogbeura ong koderou dona donboo in dau ben bilu bilari bil fog kad beu beya bil jog guu beu beya jong gbaa ida donbein beuri seito benal beu nai wuu na guu jong burah waggu ida ta don bena bo bo gbebba beu teuta in lina idita geula boo dunba keu yebeud ta jom beud ta dong geu gel bilu keu kookin keu voo’ kin ga sedai bila lee teu foggu belwa bengeuwa beu lee teu foggu i lee te fogteng’uuru o geu don ya kunu ya pa toum dagsibeura leb keu mageu beura leb wul yiluro don pa lisa ta ɗeng’a don kumsin gog gbaa yeb beu zong yeb beu koolewo